اي طبعا الحياة تتعقد مع الوقت بسبب المسؤوليات اللي تزيد سواء في العمل أو في العائلة، ومع التقدم في العمر تبدء تواجه تحديات جديدة وتتغير الأولويات، لكن مع الخبرة، نقدر نتعامل مع التعقيدات بشكل أفضل وأحسن.